हमारे ख्याल से, सपना बिना पुरा किये सफल जीवन जीना मुष्किल है। कहा है से कि, अगर सपना पुरा नहीं होगे थे, तो अपना जीवन में बहुत सारा दुख और हमेसा तनाव में वेकती रहे है। जिकर चलते, हमेसा घर में कलेश या फिर आओ भी तरह के कश्णाई बढ़ जायेंचे। एकर चलते, सपना के और लक्ष के पुरा करना बहुत जादा जरूरी हो जायेचे। हमारे ख्याल से, सपना पुरा होई तबे जाके जीवन सफल <hesitation> संभाव हो सकेचे।